Kua jae estrés yae supeva jaeko mopeti kangui ou oväe yandeve yaparaɨkɨ yave yayemongueta yave ani mbae ñanëkɨrei mbae yayapo yave yemongueta tuisagueva ou oväe yande jaema jokuae yandembokangɨ ñanemoäkarajɨvi